<hesitation> වැඩ වැඩි වගේ ඔය <hesitation> එහෙම තියෙන වෙලාවක උදේ හදාගන්ඩ ඉතින් <hesitation> පුළුවන් <hesitation> ලේසියෙන් අපිට ඔය ධාන්‍ය වර්ග ඇට වර්ග තියෙනවා නේ ඒවා කව්පි, කඩල, මුං ඇට වගේ ඒවා ඒවා කලින් දවසේ අපි රෑ <hesitation> වතුරේ හොඳට පෙගෙන්න දාලා තිබ්බොත් ඒවා ඊළඟ දවසේ උදේ ඇත්තටම ඉක්මන්ට අපිට මේ <hesitation> තම්බ ගන්ඩ විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ <hesitation> තව පුළුවන් නිකන් ඔම්ලට් එකක් <hesitation> බිත්තරයක් මේකට අපි මොනාහරි එළවලු ටිකක් දාලා, රම්පෙ කරපිංචා සමාවෙන්න කරපිංචා, ළූණු ඒ වගේ දාලා එහෙම <hesitation> බිත්තරයක් ගසලා ඒ ඔම්ලට් එකක් හදාගන්නත් පුළුවන්. ඒක සෞඛ්‍ය සම්පන්නයි එතකොට අපි එළවලු එහෙමත් <hesitation> දාන නිසා. <hesitation> ඊට පස්සේ තව <hesitation> පුළුවන් මේ <hesitation> කැඳක් වුණත් හදන්න පුළුවන් ඇත්තටම මේ <hesitation> කිරි පොල් කිරි එකනේ දැන් වෙලා යනවා කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඒත් ඉක්මන්ට පොල් ටික ගාගන්ඩ පුළුවන් නම් කිරි මිරිකලා, කුරක්කන් ඔය ඕට්ස්, නැත්තන් කොල්ලු වගේ දෙයක් දාලා කැඳ හදලත් ගන්ඩ පුළුවන්.